අතීතයට වඩා <hesitation> බොහෝ මිනිසුන් අද සංචාරය කරනවා. ඒක නම් <hesitation> අපිට ගොඩක් දැන් දකින්න ලැබෙනවා. එක රටක් ඇතුළේ විතරක් නෙවෙයි <hesitation> විවිධ රට වලට සංචාරය කරන්න <hesitation> දැන් මිනිසුන් ගොඩක් <hesitation> පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒක හොඳද නරකද කියලා අහන එකේ <hesitation> ඇත්තටම දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි <hesitation> ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියන එක. මොකද <hesitation> තනියම සංචාරය කරත් <hesitation> පවුලක් විදිහට සංචාරය කරත් <hesitation> යහළු යෙහෙලියන් එක්ක සංචාරය කලත් <hesitation> ඇත්තටම ඒ හැම දේකින්ම <hesitation> අපගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගොඩක් හොඳට පවත්වගන්න එක හේතුවක් වෙනවා. මොකද <hesitation> රට රටවල්වල සංචාරය කරන එකෙන් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ රට ඇතුළෙ සංචාරය කරන එකෙන් <hesitation> අපිට බොහෝ ලස්සන තැන් නරඹන්න යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒක අපේ මනසට <hesitation> ලොකු සහනයක් ගෙන දෙනවා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතයට අලුත් අත්දැකීම් එකතු කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි කවදාවත් දැකලා නැති තැන් දකින්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇත්තටම ඒව අපේ ජීවිතයට ලස්සන මතක එකතු කරනවා. ඒ නිසා සංචාරය කිරීම වඩාත් හොඳ දෙයක්.